A custa si al e la mia specialità: mi cuand fazu la frità ën ca, la fazu mach mi, zbatu i öu, zbatu i öu, pöi bütu tüti i güst, bütu l'origano, ël curry, bütu ël furmac gratà, se ai për fela bun-a bütu anche 'na patata gratà, pöi t'la faze andé ën padella cun l'öli bel caud, pöi ël prublema al e girela, se t'la gire nen bin a t'sauta fora tüta